באלניסבה למש’רוב אלמפרדל דיאלי הוא אלע’סיר דיאל אלתמר ב אלח’ליב ו אלמאא ז’הר, כנשד שוווי דיאל אלתמר ו כנח’וי עליה שוווי דיאל אלח’ליב, מיכ’נח’וייש עליה בזאף, ו כנח’וי עליהם וחד אלאמלקה ס’ג’ירה דיאל מאא ז’הר, ו כנבקה נטח’נהום ח’תא ית’מצ’ג’ו מיז’אן, כיוולי וחד אלח’ליט עאקד, ואין פווא כיוולי ממז’וג מיז’אן מתג’אנס, כנזיד עליהם אלח’ליב, יוולי ע’סיר זווין.